eh leddi New Zealannd ni mi annda ɗume ɓe ɓuri yiɗugo 'ko kuma' ko al'aada maɓɓe hokki ɓe ɓe nyaama ta ngam leddi may ɗo mari himɓe 'daban-daban' ɓe ɗon nyaama kuujeeeji 'daban-daban' ha ɗoɗɗon.